Júwa̱ꞌ i̱ꞌwíin xu̱kú tsí júwa̱ꞌ ná awúun iyaꞌ, e̱ste̱e̱, <hesitation> tsí mbiꞌñúú, es̱te̱e̱, mbáa a̱ko̱, awúun iya má xtáa mangaa a̱go̱ rá, xúꞌkho̱ má mangaa, e̱ste̱e̱, <hesitation> xu̱kú tsíí, xa̱wí mangaa. <hesitation> a̱go̱ rá, xa̱wí rá, e̱ge̱ꞌ rá, <hesitation> jnee, xa̱do̱o̱ rá, jo̱bo mangiin ikhín má júwée̱ mangii̱n. Xúgíin xkú tsúꞌkho̱ júún tsí naꞌ-nagaꞌnuu náa awúun iyaꞌ. A̱ꞌkho̱ jóve̱e̱ꞌ khii̱n, khín má piꞌtsii̱ mangaa.